Ghi Lthalyiyan, Lthahighin kwi gyullu ghima, mai tsiga mbanai mai tsiga p’iyatina hyi kumanu wuyanwini ɓakwi, Lthaɗai, C’ighai ɗin mai U-U’mma Lthini gma yan P’iyan ba hyi nzayimu mbanai, ma kumi Lthadai ma kumi c’ighai, na gma ma mati kuʒa p’iyatina yan sapan gma kuzakhi p’iyatin gwamana’a, ma bana mya mabana kuʒa p’iyati ta nʒuni buma nʒimu ɗi ghamai, gma ɗin khin we-e, Lthin gyullhu ghima, hyi iramu ɗi datsu, hyi kumamu wuyan wini ɓakwi, hyi kuwanu wuyan wini bu ma ndaka bira ghanghun gwamana, kuma tabana biraghima ca gwamana, gwamani wi tsiga mbanikwi gyulhubgi ma, yabu kuma mu Lthaɗawana, yabu kuma nu c’ighai hyi kumi canwini danyi pani papi ba hyi kwakumima, ɗin yani buma kumi gwamana mbana kuʒa P’iyatasi ɗi tsagy’ghin ti gwamana’a.